لعبتي المفضلة هي كرة السلة، أحبها لانها تجمع بين الحركة والمرح، بستمتع باللعب مع صديقاتي لما نكون في الملعب، نشعر بالحماس وبنتنافس بشكل ممتع، كرة السلة ساعدني على الحفاظ على لياقتي، وتعلم التعاون والعمل كفريق، كل مباراة تكون.